ذات ليلة كان فيه موسيجار مشهور جالس يزف في بيته، فجأة سمع لحن غامض يجيه من الغابة، جرر إنه يتبع الصوت، وكل ما يجرب زاد جمال اللحن، لما وصل لجاه مجموعة من الفراشات تتراجص علي نظام الموسيجى، جرر إنه يعزف معهم، صارت حفلة سحرية تحت ضوء الجمر.